Iingilila na tata balaisha wana wa kwanza vari walipio kwaio tata mfini nimtange vajua kute wemrusi ngiinde utamke na mafo, kwa hio tata mfe shinda sokoni ni shinda sokoni kwe nifanya fu biashara ye kila siku anaenda soko kila mfiri shinda sokoni akaendefo karoti, kaende ftungu, kaengare chiosha findo fingine shoolo la jumla kakia omba. Kakcha sabuni nyenye nde mchesita shumbi kandesha shumbi ikumi kangare kyioshi ili ngatumia kwa mwaka kula mndavana vashala kindule lwangaioshi lakini vindo futafuta karoti, kitungu, nyanya tatanishwa na fyotila safi kamisia kutenile lendifo kasia kutemili ndi ingeshinda sokoni vo yani akamende vitungu fyo kolande ndi vitungu vya alafu na karoti za elufu basi nemaasha soko isatu nsoso mhh yefsha ulili kama sha soko isatu zilita